زه د پیشانو د نسلونو په باره کې ډېر معلومات نلرم خو ما چې په زوند کې لیدلي دي، درې کسمه پیشانې مې لیدلي دي. یوه کسم دي تورې پیشانې، یو کسم خړې او یو کسم چي دي هغه بیا زېړې پیشاني دي یعنې طلایي، طلایي ته ورته پیشاني دي، د تورې پیشانې چې دي هغه نایابه ګنله کېږي، په تورو پیشانو کې، دوه ډوله پیشانې دي چې یوه ډولې کوچني کوچني اندامونه لري او ګن ویښتان لري په سترګو یې راپراته یي او بل ډول پیشانې سي دي په تورې کې هغی مین ویښتان لري نړۍ نړۍ اوږدې غاړې لري او جګ جګ غوږنه لري لکه ګیدړې داسې ښکاري. خړې او طلایي پیشانې بیا غټ غت اندامونه لري پړانګ غوندې ښکاري او خړې او طلایي زر اهلي کېږي، زر پکو انسانانو سره اونس اخلي خو تورې پیشانې بیا وایي زر نه اخیستل کېږي و یعنې وحشي خوی لري. د پیشانو تر ټولو ښایسته غړي چې دي د بدن هغه سترګې دي